तूफानी मौसम का मतलब होत है। तेज़ हवाए और भारी बारिश। तूफान क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले तिव्र तूफान होत हैं। तूफान के दौरान ही मौसम गतिविधियाँ देखी जात हैं। जैसे तेज़ हवाए ओले गिरना, भारे बारिश। भारे बर्फबारी, बादलों का चमकना। बिजली का चमकना। तूफान बनत हे समुंद्र के पानी ते गरम से ऊर्जा प्राप्त करते। तूफान आने ते अमतौर पहले ही जिंदगी पर बुरा असर पड़त है।